Ngefunga ngurure. ngafunga sungura, ngafunga nguku, ngafunga mburu. ngafunga na umbe. tabia sa umbe <hesitation> lasma so ngoto nafong'ama ngiuulie. ngoto nge uuria mba alaf ng'amaa ngesidulia nsha na mburuu ifo ifo ila nguruve fo bandeni ikamekiiyafo mpaka lomfiri ngeishinsha lomfiri ngeidua fo. Nguku so lasma ngefungua kang'ama sikatambuka fo shi sikamela mara ngasiiulia mba mpaka ngoto se ngafungua se ngoto, nguku yasha kulia tangu saa kumi na moja kabla ntaukiya.